أنا مو متخصص في زراعة النباتات لكن بقدر أن ازرع بعض النباتات و الأزهار البسيطي مثل: الصبار و الأزهار بقدر أن ازرعهم عندنا في حديقة البيت لأني بحس إن هيدي الأزهار بتعطي <hesitation> يعني نوع من الطمأنيني و الهدوء في البيت و الرائحة وايد جميلة.